<hesitation> Aminakay ndraiky ara-dalàna zany hoe <hesitation> antsika olombelo atao prioritaire par rapport am'biby amin'ny resaka <noise> fitsaboana satria olombelo bôka avy amin'olombelo aby commande raha jiaby io a edonko olombelo <noise> tsara salama voalohany bakeo <noise> zay vao mieritreritra biby.